<hesitation> Eitwe tukakuura, nkakuhe ekyokurworwaho ndi mwana wa'babiito. Eitwe tukakura, batugambira haroho nko mukama, bamuramyaga batti, twagamba ebyo byari byabo hangwa ki. Hati, naitwe betukuuziire, twaroora kiimu <hesitation> okuroora rukiira abasaijja, no' norora abantu boona baba bachwayire ekanzu zaabo nebagwa hansi, nebabyaama hansi ne'baramya. <hesitation> <hesitation> hati nyoowe ngu ka musinguuzi tinsobora kukyeetekaho habwokuba nyoowe nkazarwa naakyo, ekyo kintu kyobuhangwa, ekyo kintu kyobuhangwa, <hesitation> hati nkaitwe kunno tooro okaaba no musambya kukaba omubitooke, obukoora obwo kugwa nekiyamba ebitooke byaawe ne'biiba kurungi.